المواضيع اللي ديما أفرح وأنا نحكي عليها زي السفر نحب السفر ونحب نحكي عن الإستسمار نحب نحكي عن الطب هالزمن الجميل أيام زمان كمان العادة الجديمة قصص الطفولة، نحب نحكي عن التطور اللي وصلنالة التكنولوجيا والعصور وعصرنا الحالي نحب نحكي عن الحياة الوضعات <hesitation> اللي نحكي عليها هذا المخفية هكي العوالم.